Nnafa an fu ɓurgo welgo un fuf kan woni nefamar, kan woni nefamar Maro kan woni wakkati fu. Dungu ngun, cedu ndun, dabbure nun, nde jemuɗun fu a tawan nden buri welngo. Nafan latingo a nyama subaka a nyama nyaromo a nyaloma a nyama jemma. Kaɗo na ka fu ɓurani kan no dubol woylotori fu a tawan kanka ka waylitaake ta heɓuka fu.